Ne nemɨwayekatsíe meye'etɨ waníu mepɨkapitɨ́arie 'iwataamete, 'e, metá wanɨ́u 'ukári kawa'atsetɨ.

'Eh, pɨkatixɨweni waníu, ha haɨtɨme waníu kaxɨwétɨ payaní, ya katixaɨ heutɨɨwanitɨ paɨ yumamátetsie, yu'ɨkátetsie heutɨwawanitɨ, ka'uyeiweétɨ payaní waníu.

Ne teiwari weruxieya kwinie mɨwatiyeyeu pɨkanetsinake, hipátɨ me teemarixi memɨniu'u nie watiyeyeukame ta, mɨɨkɨ pɨkanetsinake ne.

Hiikɨ tsɨ ri xɨari tanaitɨ taxaɨtá tepɨkateheukutei ri 'eena kiekaritsie, waaníu hipátɨ kiekari pukumane tsiere tahepaɨ mekate'uxaxatátɨ, mɨɨkɨ xɨari temɨwa'iwaatánikɨ mɨɨkɨ, temɨtehetimamatekeni tsɨ hipátɨ, ke memɨte'uhu, ke memɨte'uxaxatá ya katixaɨ ke memɨte'u'iyaari, naitsarie xeeníu mukumane kiekari, paɨ casi 'ayumieme 'aixɨ pɨ'ane mɨɨkɨ 'ɨ́kitɨarika.

Ne kie tsɨrikɨ ne nunuutsiyari xɨari waɨká nepɨretima mɨɨkɨ nemaama mɨnetiuti'ɨ́kitɨa, nepaapa tsɨ tuupí weewíyakɨ pɨnetiuti'ɨ́kitɨa, 'ɨɨrɨ́ tsiere weewíyari, 'aku mɨtimɨiwenikɨ, tewɨpaame tsiere paɨ 'i waakátsiixi nemɨwa'arimietsie, ya katixaɨ winíyari weewíyari tsiere, huyetá xeeníu mikumanani, tsikeru winíyariyari.

Ke mɨtitewakai teiwarikɨ nepɨkaha'eriwa xeikɨ́a Haɨtɨxi mepɨte'iterɨwakai ya katixaɨ Kutsuní mepɨté'iterɨwakai, mɨɨkɨ 'ɨɨpari weewiyarikɨ tsipɨkatiutakekakai, 'iyá 'uweni memɨte'itérɨwa, mara'aakame 'uwenieya mɨɨkɨ, tsi 'áneneme pɨtiweewiwakai, nepixei ne nunuutsiyari.

Taatei Kie tsɨ nemayekateitsie nunuutsiyari, heiwa nepunetími Vaporub, Vaporubkɨ, neVaporub es que nepɨ'eríekai, xewítɨ nunuutsi pe'ɨkai, mɨɨkɨ nepinawairi nepitiwaxɨa, 'ariké ta neVaporub nepukaxei.

Ta'iyaari waníu mɨtiwiyani pinake, kaakaɨyarita waníu ‘ayumieme mɨɨkɨ tepɨtehawiwiya pues, ya tɨ tukípa tsiere teyupanie, ya katixaɨ takie waníu tematinaanayatsie maana tsiere tepɨtekawiyatsi... wiyatsitɨwa.

Kauka 'uuximayátsika mekuwautɨwetɨ, ne nema'eriwa nunuutsiyari hɨkɨ́a waníu mepeta'axékai ya xuiyarikɨ mepɨteuye'uuximayátatɨkɨkai, mepɨteuye'uuximayátatɨkɨkakai, la costa mete'uterɨwátɨ maana mepukakɨkákai, muuwa xɨari mepɨtekatsuutɨa naime mɨɨkɨ, maana memɨteyetsuutɨa Tepic waníu mepeta'axékai, y México waníu hipátɨ, hiikɨ ri naitsarie tepɨwamarie, waníu maatsi meyuharerutatɨ hipátɨ, artesanía, ya waníu hipátɨ yuniuki metetua ri, yukamixate tɨ 'ipaɨ 'í, hipátɨ ta waníu mara'aakamekɨ memɨte'iiwatɨwe, teiwarixi waníu mepɨwa'itietɨwe hipátɨ, kename waníu tsiere me'anayexɨrɨwe tepɨtemarie hipátɨ, 'ayumíe casi naitɨ tiyunɨtɨ́ mepɨta... hipátɨ tumiinikɨ, 'ikwaikɨ hipátɨ ya waníu meupasearuwamieni tsie... tsiere casi.

Ne nemayuyemaritsie pɨtixuawékai 'iyá manta, waaníu Tepiki mepiyenanetɨkɨkákai, 'iyá ta memutewá xeikɨ́a tixutɨkaime ri mepɨte'aitakai, hipátɨ memɨtexuiwawe 'ukári mepɨtewaweewiriekai ri 'aana.

Hiikɨ waɨká nepɨkatimaarie 'eetsiwa xeikɨ́a, heiwa tsɨ nemɨtikumaariwa kename waníu muuwa, wixáritaari memɨte'uyetuatɨkɨkatsie tikunawariwa mɨɨkɨ wapiini, hipátɨ waaníu kwie mekweríetɨ muuwa, yukwie mexatatɨ, hipátɨ ta meteheiwe'eríetɨ mɨɨkɨ wapiini mepɨtetapitɨkɨka yukie, mmm, hipátɨ ta waaníu meteheiwe'eríe pɨta ke waaníu, 'aku waaníu kapɨtiyuri, maana tixaɨtɨ kapɨtikapiine, 'ɨɨrɨ́ ya katixaɨ tsikɨri, 'aku 'experimento waaníu mete'iterɨwátɨ, mɨɨkɨ waníu mewewíkutɨ hipátɨ mepɨtehepine 'eena teiwarixi, metemaikutɨ waaníu mɨɨkɨ, 'aku kapɨtiyuri waaníu kename mɨɨkɨ rayeneniere kakaaɨyarite wahepaɨtsita, kename 'aku tiutiniuka waaníu, 'ɨɨrɨ́ waaníu kaputaniuka, xukuuri waaniu kapɨyu'eniɨriɨkɨ mɨɨkɨ, mepɨtemaiku waaníu teiwarixi hipátɨ, me'anu'uútɨ tsɨ kauka ya paɨ tɨ.